<hesitation> utmu ba ame ekpo ka ba me ehn algo eri ayen la akye shine omba riri me elembo agbi la onuabala me eta atsa meme kyu atsa me zi agan wo ebi akala la sa eba odne la tan la moa wye me la moa ashe me, lo unambala me ayin egla nga me ene mo awye egla ola su unumbala ga me me <noise> eta ball me eta agbo agbo ba adga kenan amma oba me ekpo lo taka meme ba lo wo he ome le etsi mi me la eklo me la ene egla ame ekpo huhuhu sosai ame ene mo awye egla addizi lo shine me ene moawye egla la la skin ezime la agbi amma anuokplo lo shine olobo ogbi i mind ene mo awye egla ewo nunu adlizi lo shine me tsi ozhen la shafe ba kyuku tun me ta ozhen la shafe ba kyuku meme me la sa eda me ene egla me lo ga me esa la eba oyin mo awye egla adizi me egla ba me ene egla gregre wanda ba lo asa eda da me kka ba me. Odzudzu ba ugno he pla ela ko ashkawye la la gre abgo me to ba me etsi egla la ezu oshen ekyuku me edga lo me la ebga lo deda dzdzu kala moarehwi kaka gno are dzu pyepye kala moareduk mo la ene moawye egla na onye moawye eglo ene na tsi owo gno oklo owo pye pye kala moare le dole sno dzusno sa sno kpo ayakplo kala oran gre mo aka nwo la akplo ba mo awno la ayin egla akpo mbobo nwo wa jije bo nwo owo lo deda awa lo ga balo asa umbiyu onum oda mbo nwo kpo kahe la sa tpuyi aba ugno mo alo me le a are he ayin egla sa asa kpo kuplo kaka are la ayin egla bo eka he nga ayi ayin moawye kyuku da mo ayi lo adlizi loshine owo gan oyin moawye egla nwo oyin moawye egla owo gno gno moawye egla nwo oyin moawye egla owo gno moawye gla nwo oyin moawye egla owo gno dzu gno ka ayi krekre moawye moawye gno oyin mo egla moa awo yun kpla egayi gno oyin mo egla moa awo yun kpla ejayi sno la kpo lo sa owalama alla nwo moa wye ba me ayin moa egla ekplp ba me egno aran eyin kokoma me esko utmu oyin shoshe shine me egno oran shine akwai omba ba me egre odze me gre uske moari akyu Me ple ogreshen ga me eka moa me kaka me yi moambo ga mbo domin moa agbo gre kyuku shi moa agbo gre ga moa kpo angban wo ba moa agbo angbn ga eyyi moa eshin agre moa mbo awo dodomu sa me ka moa ebmi sambo amma moayin adzu abzi me moa aka me amoto sa moa kye ashin aba moa alo me le adakpo adakpo adakpo awo okagi obmi sanbo? Elo moa abmi awye ezyi ayan? Oriri me ekamo moa aklo awo me ba eme kyen amudo who? Ame ayin moa egla la an ari la mada hlls secondary school akwanga mele iyi na mela mo la iyi ba ezbo ha ha okpo atuno iyi ba ezbo ha la okpo atuno? Bmi wye dzudno eta aple uka ba omba lo kenan eswko gno eriyi atsi si me lame eba awoshi ahe me lo ma ka utmu kyen ayin asi me eba alo mo to ame eba ka ebi gan anumu ma ka asku me a gbogbo gan a sa me agre ebi ba ori also ka me eri also wo me ogre ebi ba ori also ka me eri also wo me hye kmi ame hye gan asi also adame ehye kmi sa asku me, sku me agree ya tsa moa adan ka are ya akpow in omba ga awo esta awo he anumu he akpowo so akpowo moa loosheshe

Da nwo ogba asi mbo da nwo la nwo tp arehwi la tpo ugno ayi mbo kyu kyu ba sa da la anu nwo okpa kyuku da nwo bzo ugno ga nwo si shasha aba ugo nwo olo egba moa alo kka moa la are arehe awo arehwi ba owalama ayin awo ajijiki mbo awo arehwi moa at sa na atsa tutun mbo awo mo la aba egikun gan ga moa shanyi aka na sa moaka ayakplo sa akpo ga moa akpo lo moakpo lo san moayan lo owalama esi eme gan akpo lo moakpo lo gan moayan la owalama esi eme gan akpo abza la kaka akpo san akpo awo dzizi ashun ayi aka na gan an mbo asko atzo hali san atzo oyakpo ba ari la kpo egla la kpo san akpo san akp akpo aya awo shasha sa okpo sa opyepeye owo ugno to adlizi lo shirine sielo adlizi egi si agan agee ugno are na ako repo angban akpo ewu ahan akpo angban mbo, moarehwi klo upo ewu akpo anyban mbo la du kahe sa aklo kpo angban si lo adlizi si sin dole la wo sbinin ba ba aehwin gno dzo utmu owa gno eyin egla ga gno hen utmu kyen gno okpo mbo oye oyin utmu kyen ba byo domin utmu ba bgo osi owalama aba ma.

Ye nyim egla egla sa la wo wnu akplo san asi owalama ba so kyukushi kyuku kyuku eka he sa owalama ba utmu agre odzu tutum ka hi dzu dzu ba la atpo wado sno ayi ambgo l duka sa nwo hen eme kyen gno ori mbo amma owo gno onyin osku utmu kyen gno okpo nwo ori also ori hre embi bo egbo nwo mbo nwo ari algo ba fada moa are hwi ori mbo fa kamo goyon nwo dzu teke gno okpo mbo sai ko nwo ya vyen la yya vye lo ye zi zbaba sa la vye si gan gno zga utmu han algo shkoshkoo ga ori fa daa moa gogon.